na ntakani só siaisntiu tityi ñuu ntiu ra in kua hua kuu´yo ri ti kuíí kuyo nùù ixta ra tyee ii´n inka kuaa hua satyo ta´vi yo yá´a nùù síyoo ra kaxi yuo si tityi i´i ha´ra sayo ntíaa tityi yasi yaa tityi ñuu ntiu ya kuaa satutu ntiu ritaka ntiu ri kuee ra sa kutyi ri